Ñy fomba hikarakara ñy hazan-dranomase aminy ñy fomba azo antoky, mba hisoroha ñy loza<ptoa>, ñy fiviliana ñy fia soa, manahaky anizay ñy fañajan-teña fahadiova, manahaky anizao ñy fiketreha ñ'azy soa, ketrehy soa eié, atao sôsy so-a mba tsy hampisy ñ'arety.